сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
сәлем достар өздеріңізбен аман есен ой детокстың кезекті санында қауышып отырғаныма қуаныштымын
ы бүгінгі менің қонағым тіл тазалығының сақшысы кәсіби редактор күні кеше ғана қазақ тілінде шыққан хәрри потер мен пәлсапа тас кітабының редакторы назгүл қожабек
назгүл қош келдің көңіл күйің қалай
сәлем сәлем достар көңіл күйім жақсы ыыы
жаңа айтып отырсың ғой ы хәрри потер мен пәлсапа тас кітабының редакторы деп ы біз кеше күні кеше ғана мен хәрри потермен жасырын бөлме кітабының екінші редактурасын аяқтап корретураға өткізіп келдім
ооо құттықтаймын сондықтан осы екінші кітапты да қосып айтуыңа болады
ал енді жаңағы ыыы осы хәрри потер мен пәлсапа тас дегенде айтып отырғаныңа да қарап ы ойлаймын да ыыы адамның еңбегі сол ең і көп таралған ең танымал болған еңбегімен ғана өлшенеді екен ыыы
хәрри потерге дейін мен өзімді і филипп котлердің маркетинг негіздері деген кітабының редакторы деп атайтынмын
өйткен і редакторлық өмірімдегі ең ыыы үлкен ең ы маңызды жобаларымның бірі сол котлер болды соңғы шыққан кейінгі шыққан
оған дейін ы менеджмент болды тағы да басқа кітаптар болды бірақ енді сол бірінен кейін бірі
енді қазір сол ы құдай жеткізсе ы амандық болса хәрри потердің бүкіл сериясының редакторы болғым келеді
өйткені өзіме осы тақырып қызық
енді хәрри потер мен жаңағы і пәлсапа тас кітабының жарыққа шыққанына бір жарым айдай болды ма қанша уақыт болды
тура бір айдан асты ғой тура бір айдан асты
жалпы сатылым қалай болып жатыр мониторинг жасап жатырсыңдар ма
ыыы мен ол жағына көп араласқан жоқпын
өйткені басқа жұмыстарға айналып кеттім бірақ қыздардың айтуынша жақсы сұраныс бар
ыыы оның үстіне қазір ол екі нұсқада шықты
біреуі кәдімгі қатты мұқаба
ал екіншісі қатты мұқабаның сыртында супер обложка бар
ыыы супер обложка жаңағы коллекционерлерге деп ол енді шағын тиражбен шықты супер обложка
бірақ осы екі нұсқада сатып алуға болады ыыы
жұрт алып жатыр
ммм қазір енді ең ы негізгі күш салып жатқаны ол шалғай облыстарға жіберу аудандарға жіберу
сол жақтағы жұрт ыыы кітап туралы білуін қамтамасыз ету
өйткені ақпарат жетпей жатуы мүмкін
осы бағытта жұмыс жасалып жатыр және ы екінші томда міне әне міне құдай жеткізсе баспаға береміз бе деп отырмыз
егер осы хәрри потер кітаптары жайлы айтатын болсақ ы кеше дайындалып жатып екі мың он алтыншы жылы те де икс алматыда ы мектеп оқушысы ол кезде енді мектеп оқушысы
қазір енді үлкен бойжеткен қыз болған шығар асылай сейтенованың осы кітапты алғашқы төрт бөлімін аудардым деп і сахнаға шыққаны есімде
одан кейін талай бұқаралық ақпарат құралдарында көптеген мақалалар шықты
жалпы осы кітапты аудару барысында ы асылаймен өзің таныстың ба немесе оның аудармасымен танысып көріп пе едің
жоқ ы асылай туралы білемін ы ол те де икс те мен де болғанмын ыыы одан кейін де қадағалап жүрдім жарияланымдарды
ы енді асылайдың аудармасы аударма ретінде процесс ретінде ы шығармашылық ретінде дұрыс болғанымен ол жерде оның ары қарайғы жариялануына
ыыы ары қарайғы оның таралуына жол болған жоқ өйткені ол ең алдымен авторлық құқықта болды әңгіме
содан кейін ы ол енді басқа да сабағы бар өзінің тек қана ол осымен айналысып кете алмай сонымен бұл жұмыс тоқтап қалды оның жұмысы сол күйі ұмытылды
ал ыыы біз аударған кезде ы ештеңеге алдымыздағы тәжірибеге қарамай ы дербес жұмыс істеуге тырыстық
өйткені ііі басқа ешкімнің ііі текстеріне де қарамдық ювижнде тұр төрт тарау
оларды шын айтсам мен қараған жоқпын өйткені кішкене өз ііі аудармашылардың өз бағыты болды өз сөз талғамы і менің өз талғамым
ы біз тіпті қатар жүрді осы біз бірінші томды дайындап жатқан кезде пәлсапа тас дайындап жатқан кезде
ыыы қазақстан ұлттық арнасы ыыы гарри потер мен ы философиялық тас деп бірінші фильмді көрсетті одан кейін апта сайын әр жексенбі сайын олар ыыы фильмдерді көрсетіп отырып міне енді аяқтады ғой деймін әлде тағы бір сериясы қалды ма
оларды да көрген жоқпын
ы аудармашыларымыз ы көріп жүрді мына сөзді олар былай деп алыпты бізде ол былай ғой деп және алдыңғыларына да ы осылай деп алыпты олар деп
оған ешқайсысына соны ыыы бір ы бағытынан өзіміз ойлаған сөздерден жаңылып қалмайық деп
өзіміз і алған бағытымыздан жаңылып қалмайық деп мен ол ешқайсысын көрген жоқпын
бұным енді дұрыс па дұрыс емес пе мүмкін ііі ол жақта шынымен бір ұтымды нәрселер бар шығар ол нұсқада аударма нұсқасында
бірақ ол аударма нұсқасын пайдалану мен ы біреудің еңбегін пайдаланып кеткендей болады
ал егер ы кездейсоқ сәйкестіктер болып жатса мысалы енді ол ы бәрімізге ортақ сөз ортақ тіл ы ол тек қана кездейсоқтық ыыы
ол аудармашылыр тобының сол фильмдерді аударған аудармашылар тобының ыыы асылайдың да ыыы еңбегін ы пайдаланып кеткіміз келмеді
сондықтан ы қарамай өз бетімізбен жұмыс істедік
маған осы жоба жайлы естігенде бір ұнағаны ммм авторлық құқықты сатып алу иә жаңағы тіпті мұқабасының өзін і бекіту үшін де бір лицензия алу керек екен иә
осы процесс жайлы айтып берші өйткені мен көп білмейді екенмін
мен ойлағанмын любой кез келген кітапты аламын да өзім аударып оны шығара беруге құқым бар деп мысалы
ол ыыы интеллектуалды құқық деген ыыы өте күрделі нәрсе негізі
өйткені қандай да бір товар белгісі ы материалдық зат болса оны білесің оны шығарған адамның ы құқығы бар ол лицензиясы бар патенттері бар
сен оны пайдалану үшін немесе сату үшін і қандай да бір келісім жасауың керек
интеллектуалды құқық ыыы көркем әдебиет ы музыка мхм
оның ы қиындығы ол бір ы қадағалау қиын оның бәрін иә мысалы ыыы
иә менің қазір кез келген ы менің де мысалы архивтерімде жатыр ыыы кезінде бір жасалған аудармаларым
бірақ мен оны жариялап мхм одан ы материалдық пайда тапсам мхм ол дұрыс болмайды
өйткені он ол біреудің ы еңбегі ол біреудің ыыы
былай қарағанда енді наны ғой
мысалы роулиңнің де осы хәрри потер деген тұтас бір империя мхм
сол империя кәдімгі индустрия болып кеткен қазір
енді олар да әрине ііі қадағалайды ммм
әр ыыы еңбегінен пайда тауып отырған адам сол басқа адам соны пайдаланып арзан ыыы пайдаға кенелмеуіне ыыы кенелмеуін қадағалайды
сондықтан бұл жерде ы барынша сақ болған мұқият болған дұрыс
ы раисаның айтуынша енді ы хәрри потерді жалпы қазақстанға алып келген осы хәрри потердің ы қазақ тілінде шығуына мұрындық болған раиса қадір
ы степ енд уорлд баспасының ы негізін қалаушы
бұның бәрі хәрри потердің жарық көріп жатуы соның ы раисаның тікелей ерік жігері өзінің ыыы өзінің қаражаты ы
жеке мүддесі осы ы хәрри потер қазақ тілінде шықсыншы қазақ балалары оқысыншы деген
сол раиса бір жылдай жүрді дейді келіссөз ммм мхм
өйткені олар да ы кім болса соған бере бергісі келмейді рұқсатты
оларға кітап жақсы шығатынына ыыы жақсы таралатынына ы ешқандай претензия болмайтынына сенімді болу керек болғандықтан ыыы
тұтас зерттеп бұлар кім бұған дейін қандай кітаптар шығарды бұлар кіммен жұмыс істейді
ыыы қаншалықты ол өтімді болады соның бәрін зерттеп барып рұқсат берген мхм ыыы ол жерде роулигінің өзінің авторлығы бар
одан кейін оны шығарып жүрген баспаның ыыы мүддесі бар
оның мұқабаны салған дизайнердің мүддесі бар ол әрқайсысы ол жерде і өзінің ііі мүддесі бар өзінің үлесі бар
сондықтан соның бәрімен келісу керек болады
жалпы кітапқа авторлық құқық алу ыыы көп қиын емес енді
бірақ шарттарын орындау керек орындау керек ыыы
кез келген ыыы баспа кез келген автор сол өзінің ыыы кітабын кейбіреулер болады бір і символический дейді ғой ақшаға бере салады
кейбіреулер шын мәніменде үлкен гонорар сұрайды
ал кейбіреулердің қоятын шарты бар мен одан кейін оны оқуым керек дейді кейбіреулер жоқ өздерің біліп істей беріндер дейді
мұқабасына біреу шарт қояды біреу қоймайды соның әрқайсысын зерттеп ыыы жалпы кітап шығарамын деген адам соның бәрінің шартына көнуі керек
сондықтан да бізде қазақша аударылған кітаптар ы кейде қымбат деп жатады иә
мысалы мен де сатып алдым төрт мың алты жүз теңге екен ііі
мен ойладым бұл өте ы енді балаларға арналған дүниенің бәрі қымбат қой арзан дүние жоқ
десек те шалғай ауылдардағы шалғай облыстарға қымбаттау болатын баға сияқты мен үшін ыыы
енді бұл ы нарықтағы қазіргі баға тіпті ыыы меломан кітап дүкендер желісі бар ғой мхм
олар кез келген кітапты сатуға алғанда алпыс процент накрутка қояды ммм мхм
ы баға белгілеуде олар сондай ы алпыс процент үстеме қояды
сондықтан иә олардың саясаты сондай ы кімнің кітабы ол қай тілдегі кітап оған ешқандай ыыы назар аудармайды
бірақ енді осы хәрри потердің баға хәрри потерге баға белгілегенде оның орыс тіліндегі кітаптан арзан да қымбат та болып кетпеуін қадағаладық
өйткені ы енді бір кітап екі тілде екі түрлі бағамен тұрғанда оны әрине ы адам иә таңдау жасағанда ы сәлде болса арзанырағын иә иә таңдауы мүмкін
ал ағылшын тіліндегі тура сол кітап жеті жарым мың теңге тұрады мысалы ммм мхм
тура осы мұқабамен тура осы дизаинмен тұрған кітап жеті жарым мың теңге тұрады
сондықтан ыыы енді өндірістің де өзінің аукымы бар
мысалы егер і степ енд орлд баспасы дүрілдеп тұрған айына оң кітап шығаратын баспа болса мүмкін баға арзанырақ болар ма еді
бұл жерде қазір кішкене ы айналым мәселесі енді көп не бар
сондықтан бұдан ыыы бұл ең сол оңтайлы баға ретінде белгіленіп отыр
енді алыс шалғай аудандардағы қазір жалпы енді жағдай онша емес қой былай қарағанда
мүмкін алар алмас бірақ әйтеуір кітап нарыққа шықты
ыыы оқи алатындар оқиды оқығысы келгендер оқиды
ешкімге сен мынаны ал да оқы деп ыыы талап коюға да ешқандай ешкімнің қақысы жоқ
бірақ әйтеуір бір бір тал кітап болса да қазақ тілінде балаларға шықты
және жақсы шықты деп ойлаймыз өзіміз сапалы қағазы да және ы қазір мысалы қазақстан нарығындағы кітаптардың тоқсан пайызы аппақ қағазбен шығады
ыыы оны ы жалпы кітап индустриясында көп ы қолдамайды ондай нәрсені
ы ақ қағазға қара жазу көзге салмақ дейді
сондықтан қағаз сәл сәл сарғыш болу керек деген ұстаным бар
ы ондай қағаз өте қымбат
ы қытайдан әкеледі қазір қытай да жабылып қалды
ы қазақстанда дайын тұрған ондай қағаз көп емес
ы ондай сарғыш қағазға шығарғысы келетіндер ы ең алдымен ақ қағазды ыыы цифр принтерден бояп сарғыш түске бояп шығарады одан кейін сол боялған қағаздың үстіне принт жасайды
оның да өзінің бәрі дүние емес екен ғой мұның бәрі иә иә
ол қағаздың өзінің қалыңдығы бар жаңағы алпыс грамм жетпіс грамм сексен грамм дейді плотность дейді бізде тығыздық
оның бәрі ескеріледі ол қағаздың әр өзінің бағасы бар ол қағазда түрлі түсті сурет болса оны жұқа қағазға басуға болмайды
негізі ол кітаптың бағасы осындай факторлардан қалыптасады ғой
ыыы қазір мысалы онша бір арзан кітап қалмай бара жатыр өйткені ііі
оның үстіне біз қазір ііі жасыратын несі бар енді қазақстанда кітап үлкен тиражбен шықпайды
бірақ сіздердің кітаптарыңыз он мың данамен шығыпты
он мың данам деп ыыы он мың дана деген түк емес шынын айтсақ иә ммм
он мың дана деген ы өндіріс ауқымына да түк емес ммм кішкентай ғана тираж саналады
және он мың дана деген енді қазақстанда ыыы былай қарағанда енді нақты санын білмеймін бірақ айттым бір он миллион қазақ бар дейікші иә
он миллион қазақтың ыыы бір отбасында төрт бес адам болғанда екі миллион отбасы қазақ отбасы бар деп былай орта есеппен жуықтап есптейікші
сонда екі миллион қазақ отбасы бар қазақстанға он мың данамен кітап түк емес мхм
мысалы жүз оқулық жобасымен шығып жатқан кітаптар да он мың данамен шығады
он мың дана кітапханаларға түскенде университеттерге түскенде үштен төрттен ғана болып қалып жатыр
мхм ол да былай қарағанда түк емес
ммм ал басқа мысалы осы ыыы хәрри потердің ақ өзінің ғана шетелдегі басылымдарын есептесем миллиондаған миллиондаған данамен шығады
ы сондықтан қазақ тілінде кітап шығару ол қазір ыыы ауқымнан үнемдеуге мүмкіндік бермейтін бизнес болып отыр
яғни ы он мың дана шығарғанның шығыны қандай ы оны миллион данамен бастырған мысалы миллион данамен бастырса ол әрине арзаныраққа түседі иә мхм көп арзан түседі
бірақ осындай біз ы шектеулі дана шектеулі тиражбен шығарғаннан кейін ол әрине қымбатқа түседі
енді ы бір сенім бар шіркін ай шынымен бір ы күндердің күні қазақ тіліндегі кітаптар миллиондаған данамен шығып таралып ы
мысалы ммм бұрынғы жетпісінші сексенінші жылдардағы қазақ әдебиетінің кітаптары бар оқып өскен
солардың өзін қарасақ бес жүз мың дана миллион дана бәленбай миллион дана артындағы тиражы қайта шығып жатыр қайта шығып жатыр
сондай күнге жететін шығармыз жетсек екен деген бір арманымыз
негізі жақсы арман себебі кеше мен сол бір мақала оқып жатқанда ммм раиса қадырқызының берген сұхбатында ыыы кітап жаңадан шыққан кезде бірден бірнеше тілге аударылды дейді
ал біздің қазақ тіліне ол отыз жыл тәуелсіздіктен кейін ғана аударылып отыр
бұның өзі бір аянышты жағдай сияқты
енді ііі қаншалықты енді аянышты деп комплекс ұстағымыз келмейді
бұған дейін мүмкін ііі бастапқыда қызықпаған шығар ешкім ііі
осыны аудару керек деп ойламаған шығар
одан кейін әлі күнге дейін бізде және бола да береді болды да біз бәріміз орыс тілін білеміз иә
орыс тілін білгеннен кейін біз ақпаратты орыс тілінде тұтынамыз да бізге қазақ тіліндегі ақпаратқа аса бір қажеттілікті сезінбей келдік
бір сананың бір түкпірінде тұрады неге бұл қазақша жоқ деген бірақ и орысшасы бар ғой оқи салмайсың ба деген ы
оқулық әдебиеті де тіпті өткенде бір ой келді
жалпы қазақ тілінің ііі өзінің мәртебесін көтеруге тиіс қазақ филологиясы деген ғылым бар ғой иә иә
ыыы қазақ әдебиеті әдебиеттану мысалы да филология факультетінің өзі біздің өзіміз көп оқулықты орысша оқып келдік
өйткені ііі таза енді қазақ тіліне қатысты қазақ әдебиетіне қатысты оқулықтар еңбектер әрине қазақша жазылды бәрі
бірақ ы жалпы теория жалпы ғылымның тарихы жалпы оның ыыы бір талдаулары ондағы ы ондағы ыыы ғылыми еңбектердің көбі орысша
орысша немесе орысшаға аударылған біз соны оқыдық
және ммм амал жоқтан оқисың
өйткені саған көбірек білім алу керек ы оған дайын тұрған оқулық жоқ
тіпті ыыы қанша жерден осы совет одағының кезінде көп дүние аударылды қазақ тілінде білім беруге ыыы болды мүмкіндік
соның өзінде і бәрін қамтып үлгермеген
ол енді үлкен индустрия кезінде
ыыы совет одағының өзінде үлкен ы кітап аудару кітап басу ісі үлкен индустрия жұмыс істеген ыыы
біз енді соны үлгергені істеген үлгермегені қалған тоқсаныншы жылдары кітап түгілі бас қайғы болды
ы екі мыңыншы жылдары ыыы ал енді осы бірдеңе істейік дегенде істегісі келетін адам қай жағынан бастарын білмей
өйткені игерілмей жатқан ы өте үлкен
мысалы андай ыыы бір көп бір ііі айтайықшы андай бір ііі бір алқапты жырту керек
мхм сосын қай шетінен бастап жыртатынын білмейтін білмей қалатын сияқты ғой
соның әйтеу бір бұрышынан бастап кеміріп қазір илеп келе жатыр азаматтар бар мхм
мүмкін бәрі бәрі мүмкін емес енді сенейікші бәрі жөнделіп кетеді осы қазақ тілді әдебиет көбейеді деп мхм
бірақ өзіміздің санамыздағы ей орысшасы бар ғой осының қазақшасын қайтеміз деген стереотиптен құтылуымыз керек сияқты ммм мхм
мысалы өткенде бір ыыы ағайымыз жазды комментарий мхм
мхм оны неменеге аударып жатырсыңдар хәрри потерді осынша жиырма жыл өткенде сендер ы вы опаздали дейді
буквально бүйтіп айтты вы бы еще титаник озвучили и выпустили на прокат дейді де
мен мысалы титаник қазақ тілінде қазір прокатқа шықса кинотеатрға барар едім мхм
және менің мен қатарлы сол титаник ы шыққан кезде он бес он алты он жеті жаста болған біздің ұрпақ
барар едім мен мысалы балаларымды апарар едім титаникті олар бәрібір мам титаник деген фильм бар екен деп мысалы ютубтан орысшасын көріп
а неге мен оларды қазақшасына апармаймын немесе неге қазақшасы тұрмайды
осындай нәрселер ыыы
мхм бірақ енді адамдардың санасында қазіргі қазақ тіліне аударылып жатқан дүниенің бәрінің сапасы нашар деген ой ы қағида сіңіп кеткен
ыыы сондай ы стереотип бар
арырындап ақырындап сол стереотипті сындырып келе жатырмыз
тіпті ы кезінде осы екі мың оныншы жылдары ғой деймін болашақ ассоциациясы аудара бастағанда ана ыыы диснейдің мульфильмдерін өзімде де болған қай бір оңдырды дейсің деген мхм
қандай керемет ыыы мысалы одан кейін шықты қанша дүние ы былтыр жазда шықты жаңағы арыстан патша
ана тура қазақтар түсірген мультик сияқты мысалы иә ыыы ешқандай бір кемшілігі жоқ тілінде сынды стереотип
қазақша аудармада сапалы дүние жасауға болатынын көрдік
ол стереотип қай кезде қалыптасты тоқсаныншы жылдары екі мыңыншы жылдардың басында жаппай аударма ыыы аудару керек болды
жаңа екі тілде документация жүру керек болды екі тілде оқулықтар жүру керек болды
ыыы университет мұғалімдері міндетті түрде қазақша оқулық шығару керек болды
бірақ сапаға ешкім мүдделі болмады
для галочки әйтеуір ыыы қазақша болу керек пе қазақша болу керек стандарт болмады мхм
ы ақырындап ақырындап оның бәрі реттелді
қазірдің өзінде енді бір ы нақты бір қатаң стандарттар жоқ
ыыы сапаға әлі де ммм қатаң талап қойылмайды
қазіргі сапаны қамтамасыз етіп отырғандар тек қана өзінің ішкі ожданына ы сүйеніп сол ы сол ыыы
өзінің ары алдында ғана жауап беретіндер деп ойлаймын сапамен сапалы істеп отырғандар
өйткені сапасыз дүниеге де сен сонша уақыт жұмсайсың бәрібір мысалы
бір і кітапты аударып шығуға сен бәрібір екі ай уақытыңды жұмсайсың
ал сол екі ай уақытыңды жұмсап отырып сен түкке жарамайтын нәрсе жасағаннан ммм шын мәнінде жұрттың қолынан түспейтін бәрі сүйсініп оқитын дүние жасаған әлдеқайда тиімдірек пайдалырақ
өзіңнің атыңа да жақсы ыыы
сол дұрыс емес пе оның үстіне қазір енді ыыы сапаға жауап бере бастаудың бір себебін мен әлеуметтік желілердің көбеюінен көремін
өйткені ііі қандай да бір жұмыс істеген адам ол жұмысының жұмысын сол әлеуметтік желіде жарнамалайды
және ол сол жұмыс арқылы одан ары қарай да өзін түрлі жобаларға ыыы шақыру алуға ы үмітті
сондықтан ол өзі жарнамалап өзінің атымен шығарып отырған дүниеге дүниенің сапасына жауап беруге мүдделі болмаса да міндетті қазір
сол сол осыны бір пайдалы жағы деп ойлаймын
сондықтан ы сапа келе жатыр
сапа жақсарып келе жатыр ыыы
өтірік аударма ы түсініксіз дүниелер деген нәрседен қазір ақырындап құтылып келе жатырмыз
мен ііі өткенде бір әріптесіме қазақ тілінде жазған материалды тек қарап беріңізші деп жібердім де сөйтсем маған айтады
ааа мына сөйлемді былай жазсақ қайтеді
өткенде ғана назгүл қожабектің бір фейсбукта мақала ы постан оқыдым мынандай сөйлемді былай жазу керек деп айтқан дейді
сондықтан енді шын мәнінде мен қандай да бір пост жазайын і материал жазайын көз алдыма сен елестеп тұрасың және менің ғана емес қой деймін
маған көп адам өстіп айтады
кейде тіпті мен өзім танымайтын өмірі көрмеген адамдар андай бір жиындарда қасыма келіп мен сізді үнемі оқып жүремін
мен сізді сыртыңыздан өткенде ыыы айтады бір жігіт мен сізді сыртыңыздын рабиға сыздықова деп атаймын деп
енді ондай ыыы ондай атақтан үмітім де жоқ ешқандай ыыы бір
бірақ бәрімізге жының келетін сияқты жоқ жыным келмейді ыыы
бәріне жыным келмейді біреулер ойлайды ы мені мен әркімнің жазбасын аңдып жүріп осыдан бір қате тапсам екен деп аңдып отыратын адам деп ойлайды
жоқ ыыы мен ы фейсбукта жазатын ы мысалдар олар і жиі қолданылатын
ол мысалы сенде де менде де тағы бір үлкен тіпті журналистердің өзінде тіпті жазушы жігіттердің өзінде кездесетін шаблондар кездесетін ыыы калька
соның бәрі і ол тек қана бір жиі болатын дүниелерді ғана мен сөйтіп жазамын
ол бір адамнан ғана көрген мысалды бүйтіп жаза салу ол бірақ әркім өзін танып жатады десей
әркім өзін танып жатады өйткені жетпіс процентіміз солай ыыы сондай конструкцияларды қате қолданатынымыз өтірік емес
дауласады кейбір
ыыы бұл дұрыс емес сенің айтып отырғаның дұрыс емес дейді ыыы
кейде былай қарап отырсаң тіл түгелдей калькаға айналып кеткен сияқты көрінеді
бірақ ыыы тілдің өзінің кейде ы мынаның орнына мысалы мына орыс тіліндегі тіркестің тіке аудармасы ғой бірақ тура осыны қазақ тілінде басқаша бұрыннан айтып жүруші едік қой
неге біз соны қолданбаймыз неге біз мынаны қолданамыз деп
одан кейін ыыы енді орыс тілінің ықпалы көп болды ғой қазақ тілінің өзгеруіне
оның жақсы деуге келмейді
өйткені орыс тілінен тікелей калькалап аударылып алған аударып алған тіркестерді қолданып біз тура сол әрекетті тура сол сипатты қазақша бұрыннан өзіміз қолданып жүрген қазақша беретін тіркестерді сөздерді ұмытып бара жатырмыз ммм
ыыы осы тұрғыдан келгенде сол калькадан арылғанымыз құтылғанымыз өзімізге жақсы
ой тіл өзгере берді ғой тіл деген тірі организм ол ы құбылады иә құбылады бірақ
құбылады екен деп біз өзіміздің бұрынғы үйренген дүниемізді ұмытып тек қана сол орысша калькаға ғана бас ұрып кетуге кеткеніміз дұрыс емес деп ойлаймын
енді сенің ұлттық аударма бюросында әлі де жұмыс істеп келе жатырсың иә
осы қызметіңе кішкене тоқталып өтсек қанша кітап редакцияладың
мен ұлттық аударма бюросына екі мың он жетінші жылы бардым
ыыы осы екі мың он жетінші жылы сәуірде ыыы елбасының мақаласы шықты
ы мамыр айында ұлттық аударма бюросын құру жөнінде і шешім қабылданып жұмыс басталды
маусым айының ортасында ыыы
жалпы алматыда негізінен алматыда астанада мәтінмен жұмыс істей алатын қандай ы редакторлар бар екен аударма жасай алатын мәтінмен жұмыс істей алатын деп үндеу тастағанда естіп ы жиынға бардым
ыыы мен кәсіби редактормын мен осы жобада ат салысып жұмыс істегім келеді деп
сол жерде рауан кенжеханұлымен танысып рауан кенжеханұлы ы жай ғана фриланста ы аутсорсқа алып жұмыс істеуді емес ы ұлттық аударма бюроның командасына мүше болуды ұсынды
кәдімгідей тұрақты осы жерде басы қасында жүріп жұмыс істе деп
ұсынысты қабылдадым сөйтіп мен тура екі жыл тура емес ыыы екі ай жетпей қалды тура екі жыл ұлттық аударма бюросының командасында жұмыс істедім
ы басында баспасөз хатшысы болдым
енді баспасөз хатшысы бола жүріп ы мәтін редақцияладым
одан кейін ыыы тура бір жыл мен жоба жетекшісі болдым
осы қазақ тіліндегі жүз оқулық жобасының ы менеджері болдым
ы мен ы мен менеджер болған бір жылда біз отыз оқулық шығардық ыыы екінші поток екінші кезеңі
алғашқы екі мың он жеті екі мың он сегізінші жылы біз ііі он жеті он сегіз оқулық шығарғанбыз
осы он сегіз оқулықтың үшеуі менің қолымнан шықты
енді екеуі нақты менің қолымнан шықты тұтас басынан аяғына дейін
ыыы үшіншісіне мен атсалыстым ыыы қосымша сол қосылып жұмыс істедім командаға
ол екі кітап ііі енді оқырмандардың пікірінше өте жақсы шықты деді і менеджмент және кәсіпкерлік деген
ол бастан мен ұлттық аударма бюросына қосылғанда экономикалық бағыттағы әдебиеттер әдебиеттің редакторы болып қосылдым
сонда ол жүз оқулық деген жоғарғы оқу орындарына жоғары оқу орындарына арналған пән мамандықтар бойынша ыыы шетелдегі ең ы үздік жоғары оқу орындарының үздік ы авторлардың ы еңбектері
содан кейін ыыы екі мың он сегізінші жылы біз келесі отыз оқулықты өндіріске алдық
ы соның ішінде менің еншіме тигені котлер болды
маркетинг мен ыыы сүйікті котлер және котлермен қатар мен ыыы ұйымдық мінез құлық і ұйымдаға мінез құлық еді ұйымдық міне құлық деп шығардық
ы өте үлкен тоже ыыы фундаменталды ғылым ейч ар менеджменттің үлкен бір саласы ол
ейч ар менеджменттерге ейч ар менеджментпен бірге әлеуметтану ы психология сияқты андай ы үш саланың тоғысындағы ы ғылым ы ұйымдағы мінез құлық
осы ұйымдағы мінез құлықты шығардым
одан кейін ы джонн гэмблдің стратегиялық менеджментінің жартысын шығардым
ыыы теориялық бөлімін ыыы тұтас ыыы одан кейін тағы да ейч ар менеджментті шығардым
ыыы және осы котлердің ммм маркетинг негіздері
және жоба жетекшісі болғаннан кейін ы көп көп кітаптың ыыы ақырғы нұсқасын тағы да қарап шығу
ыыы кем кетігін тағы да жөндеу немесе редакторға қайтарып беру немесе сол баспаға жіберердің алдында бір шолып шығу ол да менің міндетім болды
ыыы сондықтан осы бір жылдың ішінде енді алғашқы он жеті кітаптың тұсындағы емес екінші отыз кітап тұсындағы мен ііі қолымнан жиырма шақты кітап өткен шығар
оның ішінде өзімнің кітаптарымды енді толық бастан аяқ қайта қайта оқыдым қалғандарын бір бірден і ғана оқып шықтым
сонда жалпы есепте мен ыыы
алпыс жоқ ыыы одан ыыы кейін ұлтық аударма бюросындағы қызметімнен осы позициямнан кеттім жоба жетекшісі деген өйткені отбасы жағдайына байланысты
ол кітап шығарудың ісі ііі және ол жерде жетекші болу ыыы тұтас ы коллективпен жұмыс істеу ол адамның жүз пайыз тек қана сол жұмыспен айналасуын ғана талап ететін дүние ыыы
отбасымен қатар алып жүру қиын екен
сондықтан ы балаларымның қасында болайын деп осы қызметімнен бас тартып ы фрилансқа кеттім
бірақ ыыы рауан кенжеханұлы алыстама мәтінмен жұмыс істей алатын адаммен шығармашылық байланысымызды үзгіміз келмейді деп содан ыыы аутсорсқа кітап алып сол ы шығарып жатырмын
сол жұмыстан кеткеннен кейін ы оксворд экономика сөздігін күзде жарық көрді ыыы толық редакциялап бәрін реттеп
ы одан кейін міне қазір ы соңғы редактурасы жүріп жатыр ыыы майкл паркиннің микроэкономика деген мхм
а жалпы аударма процесі қалай өтеді
мысалы гарри потерді сендер кітапты аудармашылар кітапты тура ағылшын тілінен аударды иә
ал басқа мына оқулықтарды қалай аударасыңдар
ол оқулықтардың бәрі ағылшын тілінен аударылады ыыы яғни орыс тілінен аударылған кітап жоқ ол жерде ол жерде көбі ыыы орыс тіліне аударылмаған бұған дейін
мысалы менің қолымда менің қолымнан өткен кітаптар шын мәнінде ыыы котлердің енді орысшасы бар
бірақ біз і орысшасын тек қана олар осы не депті екен немесе кейбір қатты түсінбей жатқан кездерімізде ыыы түсініп алу үшін ғана ол қарадық
ы котлер енді ол орысшаға өте көп аударылған автор ыыы
оның барлық еңбегі өзі мысалы ыыы принцип ы принцип соф маркетинг дегені қырық рет қайта басылған дүние мысалы
бестселлер бестселлер ы және бүкіл маркетологтардың құраны иә былай қарағанда ыыы
рикки гриффин мысалы орыс тіліне аударылмаған мен менің қолымнан шыққан ыыы курак аударылмаған
джон кэмпбеллдар аударылмаған ыыы
ешқандай біздің ыыы шығып жатқан ыыы менің өзім жұмыс істеген кітаптан сол котлерден басқасы ы орыс тіліне аударылмаған шын мәнінде
ы оскфорд экономика сөздігі ешқандай ммм философиядан ы шыққан кітаптар мысалы одан кейін ыыы театр қазір шығайын деп жатыр мысалы
фильм теориясы ыыы кино өнері олардың ешқайсысы аударылмаған
және кейде болады енді аударылған кітаптар бірақ солардың өзінен біздің аудармашылар редакторлар салыстырып қараған кезде көп кемшілік табады да
сондықтан ыыы олар орыс тіліндегі нұсқасынан мүлде қарамауға тырысады
өйткені ыыы тіпті қазір міне делездің кітабы аударылып жатыр жиль делез синема деген
соның өзінде мысалы орысша аудармашысының өзі кезінде ммм қателескенін көп қате жібергенін мойындаған екен
өйткені өте күрделі тақырып қиын кітап ыыы фильмасофия дейді өзі жаңағы ғылым саласы ретінде фильмдегі кинодағы философия немесе киноның философиясы дейді
осының аудармашысы орыс тіліне аударған адам өзі мойындаған екен
мен көп нәрсені түсінбей өзім көп қателестім деп мхм
сондықтан ыыы аударма тек қана ағылшын тілінен жүреді енді кей мәтіндер оңай
мысалы ы менің бір байқағаным редакторлық қызметке ііі көбінесе журналистерді шақырады екен иә
енді ол жерде ең бірінші журналистер сөзбен жұмыс істей алады ғой ммм мхм
бұл жерде редакторлық қызметке журналистер ғана емес жалпы мәтінмен жұмыс істей алатын адам шақырылады ммм
ыыы мәтінмен жұмыс істеу деген ол тек қана бір сөйлемді өңдеп шығу емес қой
мәтінмен жұмыс істеу оның басынан аяғына дейін түгел тұтастығын сақтау
оның логикалық ыыы тұтастығын сақтау мәтіннің ііі стилистикасын сақтау
ыыы одан бөлек кәдімгі тілдің ережелері бар жалғау жұрнақтары бар сөйлем құрылысы бар грамматикасы бар ыыы
қазақша ыыы жаңағы көркем оралымдар ы троптар бар
соның бәрін білетін соның бәрін қолданылатын адамдарды шақырады
тіпті журналист емес кейбір технарь болу мүмкін
бірақ ол ыыы сөзбен жұмыс істей алса мәтінмен жұмыс істей алса және сол жұмыс істей алатынын көрсетіп дәлелдей алса ы командаға шақырылады
мысалы өте жақсы аудармашы жігіт бар мхм
кез келген мәтінді жақсы аударады өңдеп бере алады
мамандығы юрист ммм мхм мысалы заңгер білім алған мхм ыыы
органдарда істеген кезінде
бірақ сол оған ыыы қабілеті қабілеті оның дарыны оның ішкі қажеттілігі ол мәтінмен жұмыс істеу соны келді сол жұмысқа істейді
мәтінмен көп жұмыс істейсің
мысалы экономика тақырыбында кітап оқу оңай емес
мысалы сен өзің экономика тақырыбында білімің
десек те ол енді рахаттанып оқитын көркем әдебиет емес қой
бұл і жұмыс сенің і кітап оқуға деген махаббатыңды өлтіріп тастаған жоқ па
кітап оқуға деген махаббат өлмейді ғой бірақ ыыы уақытың қалмайды да ммм
өйткені онсыз да ақ қағазға жазылған қара жазудан шаршап отырған адам кітап оқығың келмей қалады сол
кітапты кейде кейде бір ы бес он минут бір котлерден басқа
котлерден басқа сол котлермен жағаластырып жүріп ыыы бернард шоуды оқығанмын әйтеуір былтыр
одан кейін сомерсет ноянды оқыдым толық ыыы театр дегені бар луна и грош сосын новеллалар өте өзім жақсы көретін жазушым
сосын осы соңғы бір айдай бұрын ба бүйтіп сөреден бір көзімді жұмып тұрып бір кітап жұлып алып едім эмиль золя творчество екен
ыыы оны да бүйтіп ара арасынан ашып ашып оқыдым ыыы
оқып отырып осыны қазақшаға аударса қайтер екен деп өзімше мына оқып отырған мәтінімді ойша қазақша сөйлетіп көріп едім шамам жетпеді
өйткені шығармашылық творчество дегеннің өзі мысалы шығармашылық деп ат қойып сөйтіп біртүрлі біртүрлі көрінді де өзіме
одан кейін ол суретшілер туралы ғой
ыыы суретшілердің өзінің сөзі бар өзінің тілі бар
жаңағы олар мысалы бүйтеді написаны крупными мазками дейді қазақша қалай
соны енді сурет өнеріне мүлде өзім қатысым да ыыы жақындығым да жоқ ешқандай тіпті түсінбеймін сурет көркем суретті
сондықтан анау маған ыыы тісім батпайтын дүниедей көрінді де жаба салдым
оның алдында бір немді толтырдым өзімнің
жоқ ыыы оқылмаған бір брешь болған ы иә ыыы франсуа мориакты оқымаған екенмін кезінде француз әдебиетінен
соның екі том кітабын алып алып соны жағаластырып жүріп үзіп жұлып жүріп әйтеуір оқып ііі бітірдім
оңбаған жазушы екен
ыыы адамның бүкіл ы жанын мынандай паталоганатом сияқты бөлшектеп ашып шашып бірақ қайтып құрастырмайды екен сол шашылған күйінде қалып қалады
сондай соны оқыдым болды
қазақ әдебиетінен майда майда кішкентай кішкентай әңгімелер болмаса
жастар қазір қандай кітап жазып жатыр қарамайсың ба
ыыы кейде қараймын бірақ ыыы енді өзім қатарлы жазушылар ақырын шығып жатқан әйтеуір оқуға тырысам торғынды оқыдым ыыы
өткенде тоқтарәлі таңжарық тырнақалды деп бір і әңгіме жазыпты ыыы мхм по достаевский енді
кәдімгі достаевскийдің ыыы шытырман психологиясы болады ғой соған ұқсаттым мхм
ұнады ы өзіне де айттым
сосын қанат әбілқайыр ыыы кішкентай өміржанды иә осы жігіттер бар ыыы
жазылып жатыр кішкентай бірақ қазіргі ыыы қазіргі қазақ әдебиеті шағын жанрға кетті ғой мхм
бәрі шағын жанр бейбіттің әңгімелерін оқимын
бәрі шағын жанр өйткені ы уақыт мына темп ы ырғақ деген өмірдің ырғағына үлгеру үшін жаңағы он он бес минутта ғана оқып тастайтын бір шығармалар жазылады
енді менің ыыы оқырмандар үшін жасалған дүние деп ойлайсың оқырмандар үшін жасалған дүние емес
жалпы үлкен жанр қазір ыыы туралап калды деп ойлаймын
мысалы ы эмиль золяның чрево парижа деген романы бар мхм
ммм париждің ыыы базарын кәдімгі орталық базарын сипаттайды
енді ананы оқып отырсаң бір ммм оңбаған да ана өмір ана өмір сол базардың айналасындағы мхм
соны кейде ойлаймын неге бізден қазір бір жазушы суырылып шығып алтын орда туралы алтын орда базары туралы роман жазбайды екен деп ол жақтағы өмір ол жақтағы тіршілік ыыы
қазір ыыы осы міне жас алаш өткенде конкурс өткізді ғой қазақ пен қала деген
ыыы оқып отырып түңіліп кетесің қаладағы қазақ бір бейшара күнін көре алмай жүр әйтеуір бір проблема проблемадан проблема проблемадан проблема
бізде ыыы совет одағы кезінде әдебиетке қандай талап қойылды
ең басты талап қазіргі заманға герой жасаңдар герой кейіпкер ол деген ы
қыз бала болса ол деген міндетті түрде передовик ыыы жаңағы оқудың да үздігі еңбектің де үздігі
ыыы жаңағы жүз қойдан жүз жиырма қозы алатын малшы
ыыы сиырының сүтін екі еселеп алатын сауыншы ол міндетті түрде
ііі бидайдың центнер центнер артық алатын егінші
м немесе ескіліктің ііі ескілікті көзқарастағы ы жаңа өзінің ұстаздарын жеңіп шығатын ы жас ғалым мхм
ыыы ескілікті көзқарастағы колхоз директорымен ы тайталасқа түсіп оны жеңіп шығатын порторг мхм
осындай жастардың ыыы кейіпкерлер жасалуы керек болды
кәдімгі планово жасалды олар жоспарлы түрде
қазір бізде ондай ы талап ммм жоқ
бірақ соның өзінде ы жазушылардың өзі ы шын мәнінде бір кейіпкер жасауға ы герой мхм иә
қазіргі заманның геройын жасай алмай отыр
ондай адамдар туралы сол көркем әдебиетсіз ақ жұрт біліп отыр ма әлде
әлеуметтік желілердің ыыы ықпалы ма біз енді қазір әркім все все все все про всех знают деген әңгіме ғой шын мәнінде
кейіпкерге қажеттілік жоқ па әлде
ыыы бірақ ы сондай ы кейіпкерлер ы сенім ұялататын адамгершілікке деген сенім беретін ыыы
білім түбінде бәрін жеңіп шығады дегенге сенім беретін кейіпкерлер жасалмай келе жатыр
енді ол совет кезеңінде мемлекеттік тапсырыс болды
қазір мемлекеттік тапсырыс жоқ
бір жағынан мен оны құптаймын
бірақ мысалы сен атап өткен өміржан әбдіхалықтың өзі бір і постында ы неге мемлекеттік тапсырыс берілмейді бізге деп өкініш білдіргендей сияқты болды
болды иә ол да есімде ол және ол туралы мен де жазғанмын
ыыы өміржан бар басқа да жігіттер бар ммм есболаттар ы айтып жүрді
неге жазушыларды өкімет қомқорлығына алып мхм ы жаңағы тұрақты ақы төлеп ы жазғызбайды деп мхм
ондай болса бәрін алу керек
мысалы музыканттарды да ал тұрақты оларға ақы төле де олар шығармашылығымен айналыссын ақындар да ақындарды ал
тіпті менің өзімді ал немесе тағы бір ы редакторларды ал да тұрақты ақы төле де отырғызып қой кітап шығарсын
бірақ қазір нарық қой мхм
қазір нарық тек қана сен шын мәнінде өзіңнің еңбегіңді өзіңнің і өнімің ғой былай қарағанда иә ыыы
продукт сен сенің еңбегіңе сенің ақыл ойыңнан немесе қолыңнан шығатын өніміңді сен сата аласың
олай болса балериналарды алайық тек қана билеп жүрсін
жалпы кез келген і саладағы бәрін і өкіметтің қамқорлығына алып
ондай болғанда бәсеке де болмайды
ммм ондай болғанда шын айтса ол ертеңгі күні мысалы сол жас жазушылардың бәрін степендия төлеп отырғызып жазғызып қойса мен жақсы сапалы дүние шығады деп ойламаймын ммм мхм
өйткені ұмтылыс па түбінде бәрібір ол ыыы
бір қандай да бір жанталас болмаған жерде і ұмтылыс болмаған жерде жақсы әдебиет і туады деп ойламаймын енді
совет одағы кезінде біз қазақ енді жалпы совет одағы кезінде жазушыларға ақын жазушыларға жақсы қамқорлық болды
оның өзінде сол қамқорлыққа жету үшін олар қанша сатыдан өтті қанша еңбектен өтті
ал енді ы кезіндегі бальзактарды қарайық мхм
бальзакты мысалы мен өзім графоман деп атаймын
тек қана ақша табу үшін күн көру үшін жаза берген жаза берген жаза берген
ол жерде кәдімгідей ыыы жазу және сату мхм
сол жазған дүниесін сату
содан әлі әлі күнге дейін мысалы ол ыыы шығармалар бүкіл дүние жүзі оқып келе жатыр бізден де мүмкін ыыы
енді екінші жағынан қарасаң ыыы жазушы ы жаза алатын адам күнкөріс күнкөріс деп жүріп ол жазатын нәрсесін жаза алмайды
мен де жазғым келеді менде көп ы ана нелерім ііі эскиздарым бар мысалы дайындап қойған
бірақ ыыы менің қазір ыыы уақытым жоқ
мен де ойлаймын шіркін ай маған біреу бір төрт бес айға мені асырап отырса мен де жазар едім деп
ол да енді шығармашылықпен айналысқысы келетін адамның ыыы жаңағы трейд офф дейді ғой мхм
ымыра деген нәрсе бар ыыы
балама шығын деген бар балама құн деген бар
өмірдегі бәрі содан тұрады ғой былай қарасаң мхм
сен бір нәрсені істеудің орнына бір нәрседен бас тартуың керек
ыыы өмір сені осы ситуацияға қойған екен енді амалың жоқ бір нәрседен бас тартасың ыыы
сен жазудан бас тартып кетіп жатырсың мен қазір жазудан бас тартып келе жатырмын
мхм біреудің жазғанын қашанғы өңдеп жүре бересің өзің қашан жазасың деген айтылады
бірақ ыыы қазірше ыыы ол маған ең алдымен табыс көзі мхм
екіншіден ііі сәл де болса бір кітап болса да екі кітап болса да таза текспен шықсын деген жұрт оқиды ғой қанша дегенмен
иә тазара берсін деп сондай бір өзімше миссия
миссия деп айтуға қорқамын бірақ ы міндет ммм мойныма алған міндет
енді бүкіл қазіргі тіл қолданысында проблеманы бәрін шешіп беріп толық тазалап шыға алмайсың ғой
бірақ ыыы өзінше жақсы контенттің пайда болуына
мынау ы кір болып тұрған суға таза су кұя берсең әйтеуір ағара береді ғой сол сияқты дүние ғой
қазір енді екеуміз сөйлесіп жатқан уақытта ыыы әлемде түсініксіз жағдайлар көп болып жатыр
ыыы вирустың қаптауы енді бәріміз ііі әлемнің бірқатар елдері карантинде отыр ыыы
сонда көбісінің айтатыны бұл кітап оқуға ыыы көптен бері қол үзіп қалған дүниеңе егер карантинде отыратын болсаң жақсы мүмкіндік дейді
менің оқырмандарыма ондай жағдай болып қалса міндетті түрде оқуға қандай кітаптарға кеңес берер едің
үш кітап бес кітап бір кітап
ыыы ең алдымен оралхан бөкейді оқу керек шығар
ыыы мына жағдайда ыыы біз қазір самоизоляция деп отырмыз ғой әлемді құтқаратын тек әр адамның ыыы
және әр адам өзінің ыыы өзінің жанына үңілгісі келеді бұндай кезде бәрі оңашаланғысы келеді
жалпы қазақ әдебиетін білемін деген адам қазақ әдебиетін оқимын деген адам оралхан бөкейді
асқар сүлейменовті мұхтар мағауинді ыыы беріден алғанда қабдеш жұмаділовті ыыы
осы осы жазушыларды ммм оқыса
енді өзімізде бір стереотип бар ғой қазақ әдебиеті дегенде бірден абай жолын оқу керек дейді
ы ол абай жолына тісі бататын адам бар тісі батпайтын адам бар
ол кездегі ы абай жолы тек қана ы қандай да бір сюжеттің төңірегінде құрылған ыыы
екі адамның арасындағы қатынасты немесе бір семьяның тағдырын бейнелейтін шығарма емес қой ол ол ол сол кездегі қазақ қоғамы ыыы
руы арасындағы тартыстар иә ел арасындағы оған да кішкене дайындық керек оны жай ғана сюжет қуып оқыған ыыы
иә арасынан тауып алып оқуға болады жаңағы абай мен тоғжанның арасындағы романтикасын абай мен әйгерімнің арасындағы романтикасын
тағы да оның арасында жаңағы әбіштің мағауияның ііі жас кезіндегі
немесе мына дүриялардың кішкентай романтикалық желілер бар соларды тауып алып мүмкін оқуға болатын шығар
бірақ ол ы тұтас бір і энциклопедиялық туынды болғандықтан ы көбінесі қазір абай жолын міндетті түрде оқу керек дегенге мхм өзім қосылмаймын
одан кейін ыыы балаларға қара сөздерді оқытамыз дегенге де келісе бермеймін
өйткені қара сөзді адам ақыл кішкене санасы толысқан кезде оқымаса ол мүлдем ұқпайды оны оқығанда да тыңдағанда да
ы менде болды бір эксперимент ыыы балалармен көлікте кетіп бара жатып мектепке барар қайтар жолда қара сөздерді қойып толық тыңдадық аяғына дейін
әсер етпеді балаларыма ы
кішкене оларда әлі мынандай ыыы барьер бар екен мхм
санасына ол сөздер әлі кірмейді
ал енді оқимын деген адамға қазақ әдебиетін оқимын деген адамға ыыы сол бөкей мағауиндер асқар асқар сүлейменов өте қиын ммм
асқар сүлейменовке анау мынаудың тісі батпайды тіліне сөйлемдері ы оралымдары
әбіш кекілбаев өте қиын ыыы
мысалы жаңағы қазақ тілін үйрену үшін кімдерді оқы деп ұсынасыз десе әбіш кекілбаевқа вообще жолауға болмайды асқар сүлейменовке мүлде жолауға болмайды шошытып аласыңдар
ыыы шетел әдебиеті одан кейін қазір енді мотивациялық кітаптар көп шығып жатыр ғой мхм
өзім оқымаймын мхм ондайларды мүлде уақытым жоқ
одан кейін олар да не айтар дейсің көп болса менің шешемнің айтқанының ар жақ бер жағы шығар
олар не айтады сонда бізге мамамыз айтады ғой жаңағы жина андағы көзіңнің сорасын мхм сораңды ағызба мхм ия
тұр істе сораңды ағызбай басыңды көтер бар алға дейді
бұл мотивациялық кітаптардың бірақ
шешең оны төрт сөзбен айтса аналар төрт жүз бетке созып айтады
бірақ оның бәрі керек қазір шыға бастады
ы шыңғыс мұқан шығарып жатыр жүз қазақша бестселлер деген ы қазақша жүз бестселлер деген айдармен ммм
мхм бірақ ол саммари түрінде кітаптар ғой жоқ жоқ жоқ қазір і саммари форматынан кетіп толық кітаптарға көше бастады ммм мхм
қазір ыыы сол жүз кітап шығарамын деп жоспарлап фейсбукта жазды мхм
ыыы көркем әдебиет енді хәрри потерді оқысын балалар
біз енді кішкене үлгермей қалдық екінші кітапты енді
карантинге үлгермей қалдық
айтпақшы кітаптың электрондық нұсқасы бола ма
жоқ ол авторлық құқық шарттарына сәйкес келмейді
ы біріншіден ол электрондық нұсқасы жалпы кітаптың электрондық нұсқасын жариялау деген сөз ол оны тегін таратып жіберу деген сөз мхм
өйткені электрондық нұсқасынан алып біреу ыыы былай тегін таратады
а енді біреулер тұра сол нұсқасын алып басып шығаруы мүмкін ғой ммм
басып шығарып оны сатып одан пиратский ия ол таза пиратство болады
сондықтан ыыы электрондық нұсқа қай кітаптарда электрондық нұсқа болады оқыту мақсатында алынған кітаптарда
мысалы қазақ тіліндегі жүз оқулық жобасында ұлттық аударма бюросы электрондық нұсқасын шығарады
бірақ оның өзін барынша қорғап шығарады көшіріп алуға болмайтын қылып
бірақ соның өзін алып жатқан адамдар бар екен кәдімгі пиратство жасап жатқандар
енді санасына берсін дейсің
бірақ оны ы принтқа жіберуге мүмкіндік ыыы жібермеуге барынша мхм қорғалған етіп шығарып отыр
көшіріп алуға таратып жіберуге тек қана оқығың келсе осы осының өзінің ашық сайтында то есть доступ бар бірақ ограниченный иә шектеулі ыыы
хәрри потердің электрондық нұсқасын шығару үшін құдай ау қанша жыл күту керек ол алдымен ыыы
өзінің шарттары бар енді
ы аудио нұсқасын шығаруға да біраз ыыы рұқсат бар екен бірақ ы біраз жылдан кейін ғана екен ол
өзінің талаптары болады десеңші
иә өзінің талаптары бір әрбір қазақтың үйінде ііі қағаз нұсқасында кітап болмайынша аудиосы да электронды нұсқасы да болмайды десей
жоқ мысалы қазір і хәрри потердің ағылшын тіліндегі аудио кітабының өзін сатып алу керек мхм
тегін тұрған жоқ ол
ыыы орыс тіліндегі аудио нұсқасы жаңағы филосовский каменьнің баспасының ыыы шығарған кітабінің аудио нұсқасы бар тегін доступ
росмендікі сатылады ммм мысалы ыыы оның өзі тегін емес мхм
бізде енді қазір контент ыыы контентті барынша таратып тілдің і қолданылу аясын барынша кеңейту мақсат болғандықтан бізде қазір ыыы аз да болса өкіметтен қолдау бар осы контент жасауға
сондықтан қазақ тілінде аудио нұсқа ы қазақ тілінде электронды кітап тарату қазір ыыы мүмкін болып тұр
ал егер ол таза әркімнің тек қана бизнесі болса ол әрине ешкім таратпас еді оны
электронды нұсқа тек қана ұлттық аударма бюросы тарататып отыр өйткені ол өкіметтің жобасы өкіметтің грантымен шығып жатқан дүние болғандықтан
ол жерде ы қоғамдық қор оның үстінен ол пайда таппайды
ал кітаптан бизнес жасап отырған адамдар электронды нұсқасын ешқашан таратпайды мхм
өзіне өзіне өзі қас емес қой десей өз қалтасына
иә өйткені ол сол тексті дайындату үшін қанша шығын көтерді
сол шығынын ақтауы керек қой
ыыы және ммм кітап саласында бизнес істеп жүрген адам ы бір кітаптан түскен ақшасын екінші кітапқа жұмсайды мхм
ол бір кітабы неғұрлым көп сатылса ол екі кітап шағарады одан кейін үш кітап шығарады
сөйтіп көбейе береді
бізде қазір тек қана бір ақ мақсат бар сол қазақ тіліндегі мазмұн көбеюі керек барынша мхм
және енді бұл да өзі ііі халықтың жауапкершілігі шығар
тегін аламын деп ұмтылмай ыыы барынша сатып алу қолдау көрсету мүмкіндігінше
меніңше ондай сана оянып келе жатқан сияқты
біреудің еңбегін бағалау ы мүмкіндігінше қолдау көрсету
енді сол музыканы да сатып ала бастасақ
мен өзім і соңғы үш жылдан бері кез келген контентке і ақы төлеймін
тегін музыка да алмаймын тегін кітап та алмаймын
ммм оның бәрін доғардым
және менің айналамдағы адамдардың да сондай ііі қағиданы ұстанатын адамдардың да қатары көбейіп келеді иә
сол бәріміз соған жетсек енді музыка қазір қазақ музыкасы енді кішкене қиындау мхм ыыы бәрі ашық ыыы ашық доступта
бірақ тым болмаса сол ыыы біреудің әнін біреу айтып жүргеннің өзі де пиратство былай қарағанда ыыы
енді ол бітпейтін сияқты маған ыыы той бизнес барда өйтіп біреудің әнін біреу айту немесе ондай ыыы бола беретін сияқты
назгүл алтындай уақытыңды бөліп екінші рет келгеніңе рахмет
себебі назгүл екеуміз эксперимент жасап бірінші кофейняда жазып көріп едік і реті болмады
шу болды ыыы сол кезде жақсы әңгіме болып еді иә откровенный иә
енді негізі әр әңгіменің өзінің айтылатын кезеңі болады қазір де өте көп құнды дүние айтқан сияқтымыз рахмет саған
менің тыңдармандарыма айтатын қандай да бір тілегің болса мархабат
аман болайық бәріміз
қазір басынан бастап айтайын
ешқандай тілегім жоқ
енді мына қазірге елдегі жағдайды ескере отырып тек қана бір ғана тілек бар ғой бәріміз аман болайық ыыы адам болайық бәріміз
өйткені мына болып отырған жағдай жалпы әлемдегі елдегі әр қаладағы жағдай ол адамның жеке жауапкершілігі сыналатын кез ы
адамның адамгершілігі сыналатын кез
сен қаншалықты осы сыннан адам болып өте алатының сыналатын кез болып тұрғандықтан бәріміз аман болайық адам болайық
және барлық талаптарды орындайық бар талаптарды орындайық ыыы
көп шықпайық ешқайда жатып алып кітап оқиық ыыы
жатып алып подкаст тыңдайық фильмдер көрейік ыыы
үйімізді тазалап алайық осыны пайдаланып иә
ең бастысы бір бірімізге қолдау көрсетейік ыыы
біріміздің аузымыздан біріміз ы жырып ы жұлып алған ыыы айлық азық жылдық үнем болмайды
ыыы өйткенде мысалы ммм осы қытайда короновирус қатты тарап жатқан кезде ыыы
есімде жоқ кім бірақ фейсбукта бір френд қазақ жігіт көп коробка маска жинап койып кейін сатамын мынау дефицит болған кезде деп жариялаған
сол санамда қалып қойыпты неғып скрин жасап алмадым екен деп ойлаймын
енді қазір мысалы ыыы дәріханаларда маска жоқ деп ажиотаж болып жатқан кезде сол жігіт шығарды ма екен маскасын шығарып сатпай ма енді деп мысалы ойлайсың
одан да қымбат болғанын күтіватқан шығар
мүмкін енді қымбат болғанда но ы бәрібір ы әлі күнге дейін адамзаттың түсінбей келе жатқан бір нәрсесі бар
ол бұйырмаған нәрсе ыыы адамзат мүмкін ы философия соғып кетейін бе бір нәрсені әр адам түсінбей әр адам түсіну керек және тұтас адамзат бір нәрсені ұқпай келе жатыр ыыы
артық келген ы еңбексіз келген ақша бәрібір сіңбейді де ол бұйырмайды да ол жақсы болмайды
ы тарих тарих соны үнемі дәлелдеп келе жатыр
бірақ біздің ы басымызға сол әлі тиген жоқ
мхм соны әркім түсіне бастаса кейде ойлаймын әр адам соны бір түннің ішінде соны ұғынып соны түсініп сезініп оянса әлем қалай өзгеріп кетер еді деп ойлаймын
бірақ әлі күнге дейін ол болмай келе жатыр бір арман сол адамдар соны түсінсе екен деген ыыы
жемқорлықта болмас еді ондай кезде ыыы бәрін талап алу да ұрлау да тонау да ештеңе де болмас еді
бір мамыражай і тірлік болар ма еді бірақ адамзат тарихы қанша екі мың жыл қанша өзі екі мың емес бәленбай мың жыл болып кетті ғой
әлі күнге дейін соны түсінбей келе жатқанына қарағанда жалпы адамзатты қозғаушы күш те сол ы тойымсыздық шығар деп ойлаймын ыыы
мүмкін адамзат ыыы тойып әбден мамыражай тірлікке көшкенде мүмкін біз жер бетінен жоғалып кетеміз бе деп
бірақ тырысып көрейік те ешкімнің ақысын жемеуге ешкімді зарлатпауға жылатпауға ешкімнің аузынан жырып жемеуге
тырысып көрсек мүмкін жақсы болып кетерміз иә
осы нотада бүгінгі эпизодымызды аяқтаймыз бізбен бірге болған назгүл қожабек бізді тыңдаңыздар тыңдаңыздар